Ny saka ndray a de hafa mihitsy ny fifandraisan'ny samy saka satria ny saka rehefa miara-monina izy na kely sy lehibe dia mifandray foana izy a ary mifampizara sakafo, fa rehefa saka lahy sy lahy kosa nefa izy a de mifamono a sy mifa- mifandramatra.